am leddi Ireland ni leddi un di ɗo mari tarihi sosai bo ah al'ada maɓɓe ni, ɓeɗo mari al'adaji sosai, je al'adaji rabi ɓadake kusan kashi go o ha der duniyaru pat bo ɓe ɗo mari al'ada maɓɓe je gotel ɓe waɗata ɓe viya ɗum ge'li, ah sudu bana ɗon sudu lauro un je ɓe biyata ko fatima shrine festival je ɓe waɗirta ha wuro mai ɓe ɗo motta himɓe wuro mai gaba ɗaya.